गन्ध आएमे सब जनावर सबके गन्ध आवेला लेखिन उसव मे सबसे जयदा बंगुर गनावेला काहेकी उसब ऐके ठाउँमा करेले आ दीश पिसाव कर के उहे ठाउँ मे सोड देवेला उहे से ई सब बहुत गनावले जौन चाही आदमी सबके खाए ओएल घीन लागेल उहे से एकर गाउँघरमे न पाल के तईका बाहर पालेले एउट बगुर के कारणछे पुरा सामा जे दुसित होवेला ।